<hesitation> Teba- <hesitation> ape- apetrakanahy ambony bisikileta alongany izy an, de tazomiko bisikileta de atosikanahy, de refa atosikanahy izy de izy zany mitondra guidon, de refa varivariana izy mivoy akeo an de avositranahy i tagnako de am'zegny izy dila mandeha mandroso izy raika.